Manga asosan <hesitation> steyk va baliq ovqatlari <hesitation> judayam yoqadi. <noise> Bazan ular qimmat bo'lishi mumkin. Bazan <hesitation> arzon ham bo'lishi mumkin. <noise> Shuning uchun tez tez iste'mol qilmayman. Odatda <hesitation> bayramlarda bazmlarda iste'mol qilishim mumkin.